بشوف أنه أكتر شيء خلاني قوي وأكتر تحدي واجهته هو تغلبي على المرض، هالشيء بيصير أكتر شيء في حياتي كان مخليني أشعر بالقوة، حسيت بالقوة مالتي كأنها بتيجي من الداخل، هاد الشيء كان واجد كبير علي وواجد حسسني بالقوة.